Omi dida nwobo mamiyi wo sasa mi wa chimi ge oyan nayi kwo ge bo nukwoyi mito zhni kwon nbobo shi kwa zhni adabonu madabo nkwo bma nbonu bo shi aye azhn bo nukwoi mito dna kwo bwan nmadna kwo bwa mita mwa san nma zhn lonu mima gya boyi banu omi gyn gyn oma bobo yi zhni zhni n bma bma yi omi boboi zhn zhn n bmi kwoi oya pastochi ba gna yi oyan kwo kamata nyi ba zhn n yi rayiwa nya zhn <hesitation> kwon kwa zhn yi kwon kwa zha pma mbagna yigu yito zhni bo nukwo yi saide mi zhn bo manayi bo manayi za won wa mwa sa bonu kwoyi za wo ta mwa san omi oma dida she fe gyi ba gayi ba yeyi zhn ba dayi boda oya nkwo bma nzankwochi ba zhn, ba ga yi oyan zan kwochi ba zhn ya zhn to ge yi zhn bonu kwoyin ya zhn bo manayi bagayi ba sa ya se zhi ba gna yi ge yi zhn beye nukwoyin, yito zhn beyenu kwoyi nya zhn deye nkwo nu bmalo nya zhn deye kwo to bma lon